Ima imalayatik nishun <hesitation> sumak <hesitation> allpata charina o shuk jardinta charinatami <noise> ashata rimagrini chaymi kan <hesitation> ñuka mana charini jarndita, shinapish uchila <hesitation> masetakunapi allpapi churash <hesitation> allpawan <noise> chushku, pikcha pantitakunata charipani chaypish shuk <hesitation> gerandiota charini, legua de suegra o espada de <hesitation> San Josè <noise> y shinapish charini shuk savila y <noise> shuktik platitakunata, <hesitation> y shuk San pedro, nishun cactusta charipani <noise> chaycunata asha asha yuyarishpa <hesitation> charipani shumak, sumak wasita rikuchimushkamanta sisakuna alaja rikurin wasipi <noise> chaymi charini <hesitation> ña nirkani pikcha plantitakunata <noise> chaykunataka <hesitation> yuyarishpa <hesitation> yakuta regani <hesitation> mayjin punllakunaka <hesitation> arroz yakuta churani <noise> payjin punllaka, intimun lluckllishini mayjin punllaka cukin <hesitation> podani <hesitation> descuidarkani y kay, cayshuk wata trabajowan mana mana yuyarishkani Shinapish kuna kay watapi <hesitation> sumakta sumakta yakuta churarkani, yaku arrozta churarkani <noise> chaypi astawan shinchiyamushka shinapish rikurikun shuk <hesitation> nishun mishki chuspikuna <hesitation> pejajoso rikurikun chay chushpikunata imalaya mana yachani, imalayata wañuchina, wañuchinata, shinapish kunan <noise> tecnología nishun tiyan chaypi shuk quisas <hesitation> nishuk shuk videota rikushp rikusha imalaya wañuchina kan chay chushpita <noise> y shinapish tukuy planta <hesitation> ramakuna ima sisa libre chakuyamushkata <noise> ña uturkani ña anchuchirkani ña shitanamun rirkani <hesitation> llackta allpapi <hesitation> shinapish kay watalatik <hesitation> ñukalatik <noise> ñuka kusa charin shuk allpitata, chay jatu allpapi <noise> ashtawan espacio tiyan chaypi si ña yuyarishkanchik kunan watata tarpunata <hesitation> ñukunchik yaya, mamkunalatik ñukunchi jatun yaya, mamakupish yachachishka <noise> ña tamia rikurikpika o septiembre, ocubrepika tarpuna, shinapish, kay wataka mana utka, nishuk kayshun wata mana utkata tamiarka chaymunta <noise> ñukunchik tapurkanchik <hesitation> noviembre killapi <hesitation> sarata, frejolta <hesitation> shinapish mishki frutakunatapish tarpurkanchik <noise> (-) Punllanpi mana pudishpa rishpapish shuk <noise> shuk punlla semanapi rishpa asha asha tarpurishkanchik ña mikushkanchikpish <hesitation> sumak durasnonukunata <noise> morasta, capulista y shinapish uchilla <hesitation> plantakunit plantakunaka manarig tukuy wiñankuna <hesitation> plantapish ñukanchiklayalatik kashpaka mikunata minishtin yakuta ministin, kuydado ministin <noise> chaymi <hesitation> paymunpish churaranakan <hesitation> chaymun churashkanchin abono y kunan antes, <hesitation> enero killamanta tamiakuna shamushka asha, ahsa, enero, febrero <noise> y kunan punllakuna marzopi mirgata tamiakushka <hesitation> mirga tamiapish mana tanto alli kan <hesitation> ñapish ima <hesitation> dañankuna o chaki <hesitation> mana chakishish sino <hesitation> ishmuchin, ishmunchin chaymi chaymi kutin, llaki llakiyachik, <noise> shinapish kuna rikunamun rickpika sumak sisaska pamba rikurin <hesitation> verde pandmba rikurin, <noise> shinapish chaypilatik tiya aguacate, y chaykunatapish apamunchik kunan <hesitation> kushila kanchik <hesitation> rishpaka imatapish <noise> shamun, apamunchik. Ña asha aguacate, ima moras, limon, <noise> chaymi <noise> pachitaka siempre o nishun ña shamukpika imata carashpa kachan chaymi contento o kushila kapanchik <noise> y uchila kaypi jarndipika mana imata <hesitation> frutalesta charin <noise> chayta yuyarishpalatik rishkapanchik <hesitation> febrero killapi randinamun <noise> ashtawan, plantitakunata, <hesitation> frutaleskunata tarpungapuk <hesitation> ñuka wawamun munan tomate, moras, chaykunata randinamun ripashkanchik, manarik tarpushkanchik ña nikurkani tamiakuna, tamia punllakunashka y ñukunchikpish asha mana pachata mana charipanchik chaymuntaka <hesitation> ñuka yaya, mamakunapuk wasipimi shakishka kanchik, <noise> kisha kay semapi ña tarpshun y shinapish chay plantas frutales nishun y shutik plantaskunata <hesitation> wasi nishun allpalatatik <noise> cuidangapak o sumakta kachun o rikurinchukpi. <hesitation> Ñuka cusa shuk poryectota ruraka paypuk ayllukunawan y comunidadkunawan <noise> chaymunta <hesitation> proyectota shuk universidadmun rurashkamunta antes aprovarkakuna. Y kurkakuna mirga plantas nativaskunata, chay plantas nativaskuna ña tarpukunkuna <noise> <hesitation> chaykuna ña (-) antes tarpukanchik tamia manarik shamukpi kutin ña kunaka tamiawan sumakta kawsarikunkuna <hesitation> shinchikuna tukunkunkuna <noise> chaytami ña killanpi shuk kutin o kinsha kutin rishun rikunamuin <noise> y ña wiñakunga, chaymi ñuka yachani <hesitation> asha, asha nishuk jardinmantaka allapamanta y pachamamamanta.